Uui <hesitation> tantako yandepiatitita yande u ta, yande kupe jajita, yande kupe rayita, kua kua peligro yandeve jaeramo yavai tei jokurai reve ñañemimo kua iroipe jare <hesitation> ñakivape.